जे माकडी इने रोहे चे। काई अपना जे नवल घर बनावे। तेरेम काई कीड़ा मकड़ाग ने फासाले इने तेरेम काई चे। सूब चे तेरेम तीना जाल तेर उपर चे। चामड़ी रोह तेरे काई जे। निकालेन ते काई दूसरु घर बनावेन दूसरा घर मा रोहे ने। असी करेन माकड़ी अपना घरने उपयोग करें।